شو أنا انسانة برونكشويال نحب نوصل في الوقت، أنا بصراحة ما نجمش اما كان حددوا توقيت بكري مثلا في الصباح ما نجمش نفيق الصباح الظهر، ديما نوصل نوخر نوصل آخر وحدة فيهم، أنا توتيادا مثلا في نص النهار وحكاية أنا بصراحة ما شتش برشا وقت في اللبس يعنى تك تك ربع ساعة ونجي لابسة، ودوك ما نمشيش موخر فى نص النهار أما في الصباح أوب أوب بشكون بيشا فايقنى بالنوم.